Hewan ma rewo ama ngadi ma daro ngara na ndara kalo wara lako wara ngao wara wawi isi doho ama ngadi ku loa na tio rau di ngaha bune ndara kalo na tio di ngaha ama ngadi na rewo kai ama ngadi ama rai ku di maru kain ngao ama ngadi na loa rewo kai di tio kaina au di ngahan di tio kain kandoci di lampa rewo kaina wati bade kaina maru lako ama ngadi rau ku rewon lampa tio kain di ngahan au di edan ede di ne'e na ngaha bune ngara na hi'i bune ngara na au ma to'i to'i ma loa di ngaha bune karefa na loa ngaha ba lako wawi ama ngadi ku rewo na ama rai ku maru na ama ngadi ka ngango kai na rawi na di tio kaina au di ngahan di kangango kai na au ntadi dou lako ore dou ma ntadi na aka rasa kengge ba doro rasam ore ngguda jago Lako ntadi na aka doro dikin aima ngadi di jaga kaina wawi ma rewo aima ngadi dou sam dou kalampa ntadi lako ru'u jaga jaga kain au ntadin ndede pun dou rasa rasa kompe doro ma kalai ntadi lako mena dima haru ao ntadi ndai wawidi ma mai kangango di ma mai ka iha au ntadi di ma mai keha au ntadi di ma mai maru kai aw aka ntadi kai bune si ngara na jago bune si ngara na oma bune si ngaran au ncau kombi ntadi dou ngao wati rewon aka ntadi dou ngao wati kangango na lako ngao wati kangango na wawi ngao wati kangango na ndara kalo ngao rewon aima ngadi na rewo ngupa ba ngahan na ngupa pa wein penti na be di caru kai ba iu na ngao edep di lampa kain wati bade na maru pentina lampa reron ede raupa ndara kalo lampa na ima ngadi ngemo reron Ngupa di ntu'u kain ngupa di ngahan wati kangango na ngao wati ka ngango na lako wati kangango na wawi wawi pa ma kangango lako lako wati kangango na ngao ngango wati lako wati kangango na ndara kalo lako coco wawi ma kangango au ntadi dou ma ntadi lako cua si ndai rewo mena na isi doho ake wati wara di ru'u ba cua ndain tio kabae mena pu ntadi si lako diki aina diki kaporo ma diki kaporo na karingu ba lako na karingu ba wawi diki mu lako mu diki pu kai ai ma naru ma dikis kai ai ma naru na loa coco ka do lakona loa coco ka do wawi ma diki ka poro si lako mu kasi ade weam pa loana mbowo wati loan coco ka dahu wawi na loa ka ringu lako waur bune rawi dambe to'i Pahup ra bengke na lako wawi ngao ngao lampa lampa tiona siwe tabe pu na lampa kai ngao wati iu kaiba makin lampa ngao kai edin upa mbua lampan ma do do bau pa mbali na pila nai pila nai penti na ngao waura rakan au ra ne'e na raka ndara kalo lu'ur sisidi ai na dula mbali ra aka hidin na marur ngena wali kain aima ngadi di tio kain di ngaha wawi wawi rau sama pa labo ndara kalo lampa wawi lampa ka ngango rero niki aun ntadi dou dima ka iha dima tonda wati rau di ngahan wawi ede pa coco kai ba lako rawi wawi wati ca'u kaiba lako wawi rewo ndiha lampa ndiha lampa tonda na dana ra dembi lampa tonda na jago au ra ntadi dou wati di ma Kananu pahupra hewan lako mbeimu ngaha sanai sanai naik kawara ba lako pahupa na'e kabae na au ma taho wawi mbei mu di ngaha na sampu na kaiha wati di ma raso wati bade dima fiki cou ma mbei wati di ma loa di ma taho angi labo dou ma mbei ntene pa pakaro na beda bune na lako lako ro ngao mbeim di ngaha na meci kai ku douma mbein ndara kalo wancuk susan di raka ngemo aima ngadi wancu ku ipi ipin na ngemo rau ese mai ba tuta ndai pahupara ngemo ndara kalo ngao ro lako na rewo sama si wancu ku riko na lako si ma na'e ngao si ma to'i wancu ku susan dim eda angi na lampa sama rau si di mai kai ba hari Wancu ku lucu di eda wara ma na'e wara ma to'i wati di nggahi kai si di maloa sama wati wara romo na lako lao ngao di ma rewo sama ndara kalo rau wati rau di ma lampa sama labo wawi lako ngao ngao wati loa na ngemo bune ndara kalo wawi wati loa na ngemo bune ndara kalo ndede rau pa lako wati loa na ngemo bune ndara kalo ndara kalo wati di ma lampa dana ba wara galeten ntu'u aka haju ede laon aka haju ede na ngemo ngao laon aka haju ede laon ka haju ede kombi na loa pa nggoncu wati di ma ngemo lako wati loana di ma ne'e haju lako dima lao lampa ngao na loa ne'e haju wawi wati loan ne'e haju ndara kalo wati dim ne'e haju na ngemo mpa ede ku di bade ba ndai isi doho ma rewo aima ngadi wancu ku Susah di kabae pahup ra riko na